أكيد مهمة يعني, أكيد مهمة, على الأقل يعني, بيكون عندنا المستوى الأدنى من المعرفة, بهاي الأمور, لأنه في عالمنا هذا ي- نتتطلب فهم الإقتصاد, علشان نقدر نخطط لمستقبلنا بشكل صحيح يعني, لازم ناخد أدوات لفهم الأسواق, والإستثمار, وإدارة الأعمال بشكل فعال.